Fomba fagnanaovagna smoothie: alaina <hesitation> frezy, sasana madio sara de rehefa madio sara igny izy an de mixegna, alagna i hodiny igny, alagna zany i raviraviny mbany tahony igny de atao agnaty mixeur de mixena, araraka akao ronono sambisan-karazagny, ao misy magnatosy siramamy bitika, misy atao am'zao foana de mixena miaraka akào izy avkeo i afangaro sara de vita ny smoothie.